La kú tý í’ e xa kieera e kie’ dsa xen kä my jáaá re fáá’ra i e re jɇɇra jmí’ lɇ tý i’ kiee’ dsa i xen re nɇ, my guá’n a la ka juý my guá’n, ki my fá’n (hesittataion) la kú my fá’n xé’n l ku xi áa ia ú’ra e ñóó ba e ka ee jná e ñóo ba e ka guó jmí’ re lɇ k aguó my güii kiee’ tá’ dsa i e la xé’n, jmí’ re lɇ ‘nⱥⱥ kué’n kiä’ kú’n, jmí’ re lɇ jmóó ko juó’ kié’ kú’n, jmí’ re lɇ e tⱥ ‘nⱥⱥ’ jmí’ re lɇ e e ïï’ éé’ jmí’ re lɇ kýy’ tá’ jmí’ re lɇ e é jmí’ re lɇ, jiama ree lɇ re nɇ re fáá’ra jö, re nɇ my gu´’n e ñóo ba e my guá’n xé’n jnää e jmí re lɇ ÿ’ éé’ dsa e jmí’ re lɇ náá’ dsa e jmí’ re lɇ my féé’ e jmí’ re lɇ ‘mo ýy’ e jmí’ re lɇ. Dsín dse ngÿ’ jmýy dsi dse ngýn elɇ, ‘náá dsa e re guä dsa e la lɇ e ǿ dxí míi ba dsa, jiama ‘nⱥⱥ dsa e li xa u guo u iöö kié’ kiä’ lajyn la kää juyy re fáá’ra, juyy kiera jná la ro’ a jiä’ ä’ xa lɇ re fáá’ra ujö, xa kie’ <hesitation> xa kié tý í’, náá’ kie’ kapíi’ tý í’, ää kiee’ ka pí’ tý í’ kiee’ dsa e ñóo ro e jiama ä’ dselí ba jö, la ku kä my jáaá ró, e ló dsa jáaá a la ka juý jmoo kó juó’ kiee’ kú’n mii mý jáaá fá’ e kiee’ tá’ fa’ e mare ti ka gín ka jñí köö kuyy ka jñí köö my jñóó kö tⱥⱥ’ ján kú’n fá’ mii kie’ jö my gín mii jmóó ko juó’ kiee’ kú’n jmóo ta sýý xin júu jö, ta sýy e gua’n guoo tá’ A jiá’ ´nⱥ’ ka la kí jñíi kú’n re nɇ jö e re jmóo kö ‘ñó kiee’ kú’n dsa kö tää’ jñíi ba ‘nⱥⱥ e re jmóo kö tá kiee’ kú’n, kö tá’ jñíi ba ‘nⱥⱥ, jiama ‘nⱥⱥ e re jmóo tá sýy dsa i xen re nɇ la nɇ re lɇ my jáa fá’ mii tá’ dsa, la ka juý lɇ lii’ e ‘nⱥ kuén dsa my jáaá, jia’ tý nyy jia’ fá’ i la ka bii llá xá kié’ i la ka’ bi lla tⱥⱥ i la, ree ba lɇ, ree b lɇ jy mý ‘ñó enáá’ re ba lɇ e naá´’ tⱥⱥ tá’ elii’ náá kuɇn tá’ elii’ jmóó tá’ e kuɇ guoo tá’ kiä’ tá’ kú’n tá’, la ku jyn tá’ i tⱥ’ júu kö’ e xa e fá’ ekö kuu e xa e fa’ e ïï kuu ki e xa kuu my jö lii’ ba tⱥ nⱥⱥ’ tá’ jia’ ty nýy tá’ jé juyy re nɇ ro’ jan dsa i ü’ júú fá’ta’ jää my ïï ka jnⱥⱥ jáa my lláá ka’ kuu lⱥ my kö ká’ kuu je jnⱥⱥ my jmⱥⱥ ká’ e lⱥ my jmⱥⱥ ka’ bii ga e kiee’ den my jáa dsa my jáaá fá’ xi iá ia ú’ra dse lín den ki’en kö municipio fá’ ajia’ jɇɇ kuu tá’ dsa i fá’ a jia’ ´nó’ kuu e fa’ e re guⱥ tá’ e re lýn dsa tá ‘nⱥ’ ga e re dxá kuu kié’ mií ba ba fá’ la’ ba re lɇ ló xen jná, la’ ba re lɇ jmóo dsa my jáa fa’, ñó’ ga e re lin den fá’, ñó’ ga e re lin den municipio, ‘nⱥ’ e jáa my dxén jyn ku xí jyn <hesitation> jyn ‘nyy’ jýn e re kuɇɇ dsa e re éé’ a la fá’ kuu kié’ municpio a la fá’ kuu kié’ dxi juyy Kuu kié’ míi ba ‘nⱥ’ re dxi tuu’ kiee’ e re jmóo my féé’ i ma <hesitation> i ma re ‘nⱥⱥ’ tá’ e jmóo tá’ ‘mo ýy’ kö’ a la e fa’ e jñíi e re kú’n kö, a la fá’ kuu ere iáá re ín tá’ kö, la’ ba re lɇ e náá’ dsa my jáa re nɇ jö jmá’n kuu ba jɇɇ dsa, dsa i fa’ ‘nⱥa, re lin den jáa ñí ba e xa kúu municipio kie’ dxi juyy e re kuɇ kuu dxí juyy e re kuɇ, kie’ jö my lláá my ín mii mi ló jy uɇ, my lⱥn jyn kuá iáá’, my lláá my ín kuu, jmá’n í’ jö ba xá kié’ dsa e’nⱥⱥ li xa kié’ e ‘náá li xa kuu, e ‘nⱥⱥ li xa jy uɇ a jiama’ jmóo í’ e re jmóo kop juó’ kié’ ku’n, la’ ba re lɇ re nɇ, kiela’ ba jy my féé’ kö’ xen dsa juyy je jiama jmóo tá’ my féé’ je jiama kuɇɇ ý kú’n jiama jmá’ kïï kú’n dsa, kö táá’ e ‘nyý ba la jy e xa la’ ba lyn dsa xen re nɇ, kí my jáá e la dse tý kie’ ‘lyy kö’ ala ka juý lii’ e kuɇɇ ku’n jy my xó jy i juý jy e guá’n tá’ re fáá’ra jö re nɇ e ma xa ejö re nɇ, la’ ba lɇ re nɇ, dxó g aba la re lɇ´náá’ dsa my jáá ki exa jy e xin televisión exa e xin lajy celular exa, e xa e dse li týn e sán e juá’n dsa my jáaa lii’ ba tⱥ´nⱥⱥ’ lii’ ba tóo’ júu lii’ ba ló lii’ ba, re nɇ g ajan dsa la jyn sún ba dsa e jáá ‘náá celular kié’, celular ba ‘nɇɇ’ kiá xää’ e jɇɇ e náá’ dse á dse ngý’, jɇɇ jy e san jɇɇ jy e dxó jy Jiama tóó’ júu tá’, jiama ló kiä’ kú’n, la’ ba jmóo köö sýy dsa, kö sýy dsa lii’ ba guo éé’ tá’ guo meesa guo, jlý ba e kóó’ tá’ my jáá a jia’ kóó’ tá’ meesa kö ñí’ my jlý ba ‘néé’ náá’ dsa exa sýy exa, jia’ lláá ín ‘mo e fa’ jmoo jy e lii’ jmóo jy meesa kiela’ ba jy jïï kö’ jiama maa e náá’ re ja re lɇ, re nɇ jiama ‘náá dsa e re kiaa dsa kä je uⱥⱥ’, ki jia’ <hesitation> jia kiaa dsa kä ñí’ colchón my jáa kä ñí’ e nɇ jïï tuu’ ba ‘nɇɇ’ e jmoo dsa jïï ‘mo ba ‘nɇɇ’ e jmoo dsa, jia iáá ín jy ‘mo jia’ iá ín jö to re nɇ jö jmá’ e lii’ jmá’n e dxó ba ‘nⱥⱥ re guá dsa re nɇ.